Esupalĩ domenaa obob. Manena obob narũ náḃe édoḃale, náḃe oɭum doafiamiġaɭo manedozim ora keeġo móġoreloo. Ério, donena bahoo. Éśebe nubuhiane mími néĵien. Netamelele afiamiġaɭo éñiḃe keeġo móġurelo. Źisupalĩ, źóniźinaa kuhĩ. Monib nazimeko toafiamiġaɭo omawareko káĵiẽko mími melele maroeralo kiale. Źáġudi, onana moṗe bahoo. Óśebe nehiane mími moafiamikaɭo máñakoĵien mórelo. Źíḃangerere źóo moźirũ nédob, źitieḃeniźilele. Źozinekolõ niźiḃasulo kuŝãko, níźimbieźotieb nizimbuḃay too źiñameeźonen kiale moźon.